بنصحه انه يحاول ياكل اي حاجة بطريقة متوازنة ، عشان ما تأثر علي صحته وممكن يبدل السكريات بحاجات طبيعية. زي الفواكه مثلا وبقول ليهو ما ضروري تقطع السكر مرة واحدة. لكن تقلل شوية شوية، لغاية ما الجسم يتعود ويشرب موية كفاية و يمارس رياضه كتير.